Amiko manokany aloha tena zava-dehibe ny fan- ny fagnana nama maro, ohatsy hoe laha mana nama soa an-tegna mety hitarika an-tegna igny amy raha soa, fa laha nama raty la aleo avao gn' tsy mana.